<hesitation> Misy e, rononon'aomby e, ronon- on- ronon- bia- bingy e, misy rognonon'ôlognô, de misy koa o, <hesitation> ronono a azo avy ambin'ny sôja o, <hesitation> ronono avoanina <hesitation> de misy koa o, le lait de côcô ozinjare na ronono aza avy am côcô.